शून्य, पाँच, दस, पंद्रह, बीस, पच्चीस, तीस, पैंतीस, चालीस, पैंतालीस, पचास, पचपन, साठ, पैंसठ, सत्तर, पचहत्तर, अस्सी, पचासी, नब्बे, पच्चानवे, एक सौ। एक सौ पाँच, एक सौ दस, एक सौ पंद्रह, एक सौ बीस, एक सौ पच्चीस, एक सौ तीस, एक सौ पैंतीस, एक सौ चालीस, एक सौ पैंतालीस, एक सौ पचास। एक सौ पचपन, एक सौ साठ, एक सौ पैंसठ, एक सौ सत्तर, एक सौ पचहत्तर।